Este ja noma chi e nteesa ja ja kanu xee ku jaja kuchiyo, aja ja kuchio te sa kachi vina chi te tuu xee kuu nu nama ja kuchio te saaa ka chi ini nama yuchi yua kuu este romani, ariel ni io to nama suka nani marca nama yuate yuka chi ni ku kaji xini ni ngu chi inti'ii na koinka kajichisa ntutoo sa'ama yuga ntuntoo e yukaa ntantóó, ntontóó sa'ama, ntontóó ko'o, naji kisi este ve'e nu kunte'esa ve'e ko tu chi sa'a chi maa vina chi iyo ste iyo piso ve'e te iyo vina tee vina chi su kuu jinama te ku kua ji inka este ni inka liquidu, kua'a vina te nama chi ja tinu ja kuchio e nama ja kii yo ja ntontóó sa'amao te suni nama ntontoo este ntontóó ko'o ntontoo este nti'ii tentio ja jatiñu cocina, nti'ii ntontoo yaa onte ventana ja kuu nti'ii kuiti jatiuyo nama, ntii nama kuga jatiun masa, nama yuga ja jatiunsa te vina chii ke tuuga ja vivi ntote saganu yuate va ja'ani taga taka kiti yuka ve microbio kaka'ao kuenta kiti yukuti tu ntiji yukutiko ko ja'ani taka cloro taka keta'a yuka te ja'ani kuee ini ve'e sua ku ja jinisa